Waba ɩyalɛ yɛfu la nasɛnu ɩyalɛ buaku weyalɛ nu ɔlunali buaku atani bi akɔ nakpla ɔlunɛ buaku nɔbi nakplɛ mɛ weyi alɛ mu neyi ɛkɛdɩ mɛ nafɔ nawana atabiyi ɛdi kunɔbi enyila mɛ nebi namɛ awanɔ nafɔ nafʋ ninatsa iyalɛ bua nanatsa agbana iyalɛ. Ayili nu nikafu niŋatsa iyalɛ buaku ɔmawanɔ ɛsɛdi ku ɛtsɛlɩ la nɔbi nimazɔ nʋ oivla yɛla wanɔ tɛsɛ mutɛ ku emie nidu ɛvɛ o ivla fuadʋyɛ laku nɔbɩ netsɩka ɔlulu emie ninatsa iyalɛ buaku ɛtsɛla kɔbaba blanɔdu xafa ɛsɛbili mɛ nafɔ nafʋ ninatsa abʋɛno nu nimakutʋ tsa iyalɛ ɔbʋ bua kɔnyi kɔlɛ e iyalɛ buɛ buaku ɔma kutʋ babanʋ ɛsɛ buɛ ɛtsɛ buaku ɔyabɛ.